ما أدري بصراحة أنا ما أعرف كيف أسوي كده بشكل صحيح، ولكن جبل كنت شفت بنت خالتي إيش تسوي؟ تجيب كذا مثلا تيشرت وتطبق إنه الحرف يصير للنص والحرف الآخر يصير للنص وبعدين تصير الحرف اللي تحت كذا كأنه مربع يصير النص وتقفل عليه، يصير جداً رائع.